Ko'o najtyë du'u wentyë tëm jañ tem jotyë jua padakëp alcohol yajxon jawi'in muk puj muk jet'sëp jadunt's alcohol padaknëp we'en kya kya infectaratyë.